Tofauti harre didatif fardan harre didan bines badatii. amotu fardinii bines man yedan worrati worra fugetanii. harre dida fon ishia hin nyatani amo fard fon ishia hin nyatanuu aminen fardini yani bere ak starehea tumietan irr tani yani pichafan datani won akanatii. harre didan ijetteyu inama hiedu hindesit ishin dib yette.